शहर मा सार्वजनिक लोकल परिवहन इस्तेमाल कनू थै पैली हमन लोकल परिवहन जू पैली वेक बारा मा समझण च फिर हमन वेक टिकट खरीदण च सफर दौरान सुरक्षा नियमों पालन कन। हम अलग अलग एपो मदद भी ले सकदा छन।